<audio distortion> fampiasa amy fandrahoa aloha, da misy gny tin, misy gny sakay, misy gny ino koa, kotomila, misy gny ah ino gny gingembre moa, sakaviro.